Dunca, puru ddocu, aiutu nun vi nni pozzu dari, pi lu sèmplici fattu ca iu nun sugnu vegetarianu e manciu zoccu mi capita. Dunca la virdura puru mi la manciu ma nsèmmula a la carni, a lu pisci e zoccu haju supra la tàvula. La cosa chiù mpurtanti è jìnchiri sempri la panza. Nca po', pinsànnucci bonu, nun ci bàstanu tutti li camurrìi chi avemu nta la vita, n'avìssimu a privari puru di lu piaciri chi ni duna la tàvula? Annunca, cu' voli manciari sulu erva è patruni e lìbiru di fallu, iu, manciu zocchegghè e campu cuntentu.